Furra osht ni pajisje që përdoret për me e gatu ushqimin. Ajo funksionon me energji elektrike ose me gas edhe krijon nxehtsi brenda një hapsine t'mbyllun. E dhezë furrën, rezistencat elektrike ose flaka e gazit e nxejnë ajrin mrena dhe mandej aj ajri i nxehtë e gatun ushqimin në mënyrë të njëtrajtshme.